La pasta a furnu ca mi manciavu fu priparata tagghiannu a tuzzaredda nichi li funci e la cucuzza e doppu si mmiscaru li spezî e lu sali e si arriminaru tutti li cosi. A ‘stu puntu si quadia l’acqua e na vota ca vuddi, si cala la pasta. Mentri la pasta si coci, si tuzzia lu tumazzu e lu cascavaddu. Quannu la pasta e quasi cotta, si nesci di l’acqua, si mmiscanu tutti li condimenti dintra na tigghia e si metti ni lu furnu pi na menz’urata.